Ny fomba fampiasa azy moa la alay fitaova igny la ahifikifiky heky vita hifikifiky igny i la asitriky anaty heliky ao la pitiry anaty heliky ao hokany itia, pitiry ao la anga ao i mandritsy fotoa vitsivitsy da ataontsika eo amin'ny ray minitra eo, telopolo segondra eo, la esory tao amizay a heta amin'ny mazava amizay la misoratsy eo amizay ny maripahana tadiavinao amin'ny olo igny.